<hesitation> Olo any Japon zareo voalohany, milamigny vatagna, fanahy, saina, zany hoe tegna stable fi- fomba fiainagnanjareo, aveke zareo fampiagnarananjareo koa tegna tsara qualité, ary ambony <hesitation> ambony qualité ny fampianaragna avekeo, fitafinjareo tià magnagno kimono.